Gripah, m, pos denon nictlalilia vaporuh, sa vaporuh nictlalilia ya cuale, calovilia iyacahtzol, calovelia nican, ipa ipiechoh nictlalilih Ya campa moixtahtaca ya icpa no uateh mm.